sarla mi tawe e sira ladde e sira maunde gonda mi tawe e sire maunde. Sira maunde gurna muɗunnanda e sira ladde ɗon kula fu e badi fu ko dullata e nder maunde. Ngam siramaunde gura mun ko ngiɗɗa fu a tawai dun. Himbe gura ladde kebe ummani fu sai to be fae ciaya mauden. gonde tawe e sira maunde ngam gurra sira maunde to neɗɗo e wodi bauɗe.